Elia mangil ni kaka gon koru me nouk a taheleo tara poaj te gon war a taheleo, be lia te taguh has e nouk a taheleo tara tou borbor hihatuj, na tou borbor ni <hesitation> halongon u tere seh ne seh, a sia ka elia natei ke nouk te borbor wa goan, a taheleo a para eru i mei ta mangil u te borbor wagoan. Koba elia mas kat e nouk a pal tagoan. Eli mas <hesitation> borbor wa nouk, elia me ka tal mei gu tu bor i mamur. Te borbor wa goan elia natei nouk, a taheleo mei ta mangil ni habao si u te bor wa goan, kove e raeh e no, elia mas bor o nouk. <hesitation> Tara tou kat turu lotu, elia ka bor haas. Eri ia halongon haas tere si te borbor no. Sol eri mei ta halongon u, ne sol elia kom bor gu, be si te mei ta halon be ru te kom natei ru sa ka te bor ne gu an, na sol e-e eru mei ta halongon si u, e raeh notoku no. Mes a ka eri haas ni tolak ni longon u-u borbor tere seh te bor o no, re tolak ni rihat a sah a ka te borbor ne na mes a katun, be ri te e natei ru a sah a ka te raeh e no, sah u borbor te raeh e no, sah borbor te mei ta raeh u, eri rihat aru. Poaj nien a poaj ni rihat a min ka min raeh, na ri rihat a min tou borbor tariri na min tou kuerkuer i tariri